Jari' punna se'ssa baju, punna se'ssa to baju pabunga'saya digaukang dihoja ngase' anu loro bajunta' nu jammanga' punna re' minto' ja' nattana' sa' baju, ki wejanga' di hojangase' ro bajungta' nu jammanga', pa'sere ngase' injo pole jammanga' nampa, diremme' naung ere diremme naung ere' hagenna jengase' injo bajua pakeanga' punna' na jejengase' minjo bajuana na pakea'nga ammake' maki sabung di panaungi'mi sabung injo bajua, injo pakeanga' na haji'na hau' na haji'na tassala injo <hesitation> nu jam' nu jammanga' ri pakeanga, punna are' mae rakki' nu jammanga' iyya tassala' injo nu rie' pakeanga' punna maengmi' di sare sabung, di sika'mi injo' purana todo si'ka a' supaya kulle' napasala injo nu'anua, nu jammanga ri pakeanga'. punna sabunga' napakalo'moro tassala'a mingka punna sika'a, napasalai minto'i, kah na langsungi ta'rojinanga' apa-apa rakki' ribajua punna maengmi disika' di soloromi, di soloromi pakeangang'a ni soloro make ere' hagenna injo sabung'-sabungnna iya ngaseng injo nu re'kki ji ri pakeanga lanyya' kah kodi punna manyyangi' sabunga' ri pakeanga', itaki napanra'ki pakeangan, a' lambui pakeangan na punna re' sabung sabunga' manyyang'. Na punna ma punna maeng meki soloroa punna hampei soloroa na na bal na tassala ngasengmi sabunna di itte di alloimi pakeanta di alloi pakeanta rahanganna <hesitation> alloa punna hambangi alloa ballo pi isse iya kah di ittei rangko punna nakkea ku ngai punna hambangi alloa ka ku ittei rakko pakeangku cuma injo to' si punna rie ambanna alloa ri loe di pakeanga biasa ita yalor nana a itta pudari warna na